God first, hìim, wo Dayȧ wuŋ jɛɛ̀, wo Dayà, <noise> because wuŋ naŋ wi banè, wò gboo jii wiɛ̀, jii komaŋ wiɛ̀ sùà, yèè wo nyuùŋ gɔu, yèè aŋ jɔ̀àim nyȧŋ, àŋ nyààm nyàȧŋ mȧmaŋ ɓɔ̀ùm ka kui, mìŋ donȧŋ nyimèè, màmaŋ ɓɔ̀ùm nyɛ̀nɛ̀ŋ tɛɛ̀, mìŋ donàiŋ jàà kùàŋ dìì, <noise> yèè wo nyuùŋ gɔu wȧȧŋ tɛɛ̀ lɛ, ɓɔ̀ùm nyɛ̀nɛ̀iŋ, mìŋ donȧŋ jàȧ kùàŋ dìì, miŋ naìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ. <noise>